Fomba fiasana crayon ndreka: <hesitation> crayon zany izy alongany zany vita amina kakazo, de misy gomany bitika zegny ambony amin'ny vava amin'ny lohany arÿ, de izy io an natokana agnanovana sary ny tegna hoe mampiavakana crayon.